Fananten̈ana zen̈y fa <hesitation> fanan̈anao raha hafa ndraiky zen̈y atao karàha an̈ao bôka rivan̈a zen̈y an̈ao mananten̈a ndraiky oe mbala misy raha anten̈ain-ten̈a zany mbola hipoitra ndraiky andalo amin-ten̈a de amininy zen̈y an̈ao karàha avo fieritreretan̈a zen̈y tafiarin̈a ndraiky tafijoro.